أول شي نشوف التعليمات إللي مو- إللي طالعة مع <hesitation> في الأثاث ونتأكد إن كل الجطع موجودة <hesitation> والمسامير، نركب الأجزاء الصغيرة، زي مسامير الأشياء الأساسية، وكان في خشب مساعد أولات نثبتها بأدوات التثبيت المناسبة، <hesitation> ونخلص <hesitation> نخلص كل شي خطوة بخطوة عشان نظمن إن كل الشغل يعني مظبوط وماشي صح.